والله قد ما نقعد قدام التلفزا ونتفرجه نعرف لي هي هيك هو الحقيقي اللي قدسة نشوف فيه حقيقي بالحق بالحق نشوف في اللي قدسة نرى فيه حقيقي شي ياسر الواقع تاعنا أهلك الدنيا أهلك الدنيا واقع كل شي حقيقي وانا قدسة نشوف فيها أنا حقيقي.